Ko senni ɓosaru e musuru. E ɗun sedi, fuɗɗi e illa mam mo majji, mango ɓosaru nanda e mangu musuru, a tawan to go majji hauta a tawan ɓosaru al'ada ko wowan ɓosaru buri fu, musuru ɓuri fanɗugo, bojji majjum bo e sedi ɓosaru wofan wa. musu bo, nyi kanwa. ha hande nukkoji to ɗi fokkoto ɓosaru e wawi munyugo wulugo ko musuru wowta munye